Hɔ̃lɔ̃ yeo ne le ashi nyea ma gblɔe kuɖeɖea nye hɔ̃lɔ̃ a me ve kpoe le ashi nye. <hesitation> Wa gbe ya ame ɖeka la nɔ ƒe ka tsi atɔ̃ wo me, ameɖe la nɔ eƒe ka tsi tɔ wo me. O me tsi wu mí, o me tsi wu mí, me tsi wu wo. Enyo ne nye ma kuto hɔ̃lɔ̃ nye ame tɔ mí va dogoa, mí de na agble tso mía be agbe wo ŋtsi, mí dena gble tso mía vi wo be tsɔ me ne nyɔ̃ wo ŋtsi. Leke mía wɔɖo, mía kpeɖe mía viwo ŋtsi e mía viwo la yi ŋkɔ. <hesitation> Mía be agbe wo ŋtsi mí dena gbe tso mía be hɔme wo leke agbe ka mía tsɔ zã nɔ hɔa me. Ye mía be hɔme mía ku mía srɔ̃ wo dome fafa la nanyi. Mi de nu gbe tso na numɔ wo ŋtsi. Mí de na nu gble tso ega be mɔnu wo ŋtsi. Wa- mɔa ye ŋka <noise> <hesitation> mɔ ɖeɖe e me le ne mí mí te mu su mía shioa ye mí me tsi wɔnɛ. Vɔa mí de na mbusu tso na nu woa ŋtsi. Le nye gba kudo hɔ̃lɔ̃ wo nye wo me edɔyi mí ti mí nyi ma gble be mí ti wɔna ŋɖe edɔ enyi be ene nyi be <hesitation> ede mí muna kpana aha ɖa soɖabi, ne mía nu viɖe kaɖome ɖea mí vɛ bɔ kpena nɛ ŋtsi. A dze ɖa ha a ƒo kukɔnɛ, a dziɖa dɛŋtsi ɖeo. Eye mí ɖo ehũ gɔme nɛ de wo ne kui. <hesitation> Ne li zãzã, mí vɛ dze na tsa kpɔe. Leke le dzɔ̃ wo le dzi ya me le no nya? Ela nyoa, ela zɔ̃a? Nene wã mí zɔ̃ na mía me azɔ̃li wa ma lo.